Ma tiiä, et Austraaliah om sääne asi, minka nimi om veds'e mait. Ja ma esiki ei tiiäq, minkast tuu koosnõs, aga tuu om määnegi sääne möks, midä nä pandvaq hindäle saia pääle. Aga tuud suutvaq õnnõ austraallasõq süvväq. Kõik tõõsõq arvasõq, et tuu om umbõlõ halv.